сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл қырық жетінші эпизод
бүгін біз лондонда тұратын және сонда жұмыс істейтін жас отбасы мадиар мен еркежаннан интервью аламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
сәлеметсіздер ме мадиар еркежан
тамаша жыл подкастының жұма күнгі интервьюлар сериясына қош келдіңдер
ыыы бүгін біз сендермен осы подкастты жазып жатқанымызға өте қуаныштымыз
себебі сендердің екеулеріңді де білімді талантты ііі қазақтың тамаша жастары деп білеміз
және де бүгінгі подкастымыздың интервьюін тыңдаған көп адамдар өздеріне жақсы мотивация мен көңіл күй және де жақсы әсер алады деп үміттенемін
енді біз ііі интервьюімізге көшейік
және де менің алғашқы сұрағым қазір сендер қай қалада қандай жерде немен айналысып жатырсыңдар
ііі біз қазір ііі лондонда ііі жұмыс істейміз
ііі екеуміз де программист болып екі компанияда
мадиар гуглда істейді
гугл бәріне белгілі шығар
және мен блумберг деген компанияда істеймін
мхм блумберг танымалы емес сияқты айттың ғой
көп адамға танымал емес қой гуглға қарағанда
иә гугл қазір андай бір не сияқты иә бір тамақ ішкен сияқты гуглға да кіреді ғой уже күнделікті өмірде иә
иә мен гуглдан қарап көрейін бір нәрсені десем менің апайым қалжыңдайды ғой
гугл сенің ата бабаң ба бар ата бабаңнан сұрап көр онда деп
иә шынымен де тіпті гуглдау деген сөздің өзі сөздікке енген сияқты иә
ту гугл деген ағылшынша
мхм тамаша енді ііі сендерде
блумберг туралы біледі і финансисттер
иә финансы иә а а финансы экономика бизнес саласындағылар иә блумберг туралы көбірек ақпарат біледі деп ойлаймын
иә егер де еркежан мүмкін шынымен де басқа саладағы адамдар блумбергті білмеуі мүмкін
өзінің қысқаша түрде айтсаң блумберг ол
ііі блумберг ііі көбінесе финансы экономика бизнес ііі компанияларға программа жасайды
ііі сонымен қоса оның басқа да ііі бөліктері бар
оның бірі жаңалықтар жасайды мхм блумберг каналында
иә және ақпарат көздері иә олар көп дэйта жинайды иә
иә иә иә арнайы терминалдармен
тамаша ііі енді мен сендерге қоятыным бір сұрағым ол жалпы өздеріңнің салаларында мысалға тек қазақстандық емес сендер қазір әлемдік компанияда жұмыс істеп жатырсыңдар
і сондықтан қалай ойлайсыңдар жетістікке жетудің арнайы формуласы немесе оған жету жолында белгілі бір тәртіп бар деп ойлайсыңдар ма
менің ойымша тәртіпсіз ешқандай жетістікке жетуге болмайды деп ойлаймын
мхм өйткені жаңағы і әрбір нәрсені жасау үшін сен өз өзіңді басқаларға дәлелдеу керексің ғой
мхм мысалы басында келген кезде сен туралы ешкім ештеңе білмейді
сол үшін жан жағындағыларыңның і сен туралы ойлауларын өзгерткің келсе онда сен өте жақсы тырысу керексің
одан кейін олар сені ііі жақсы адам ретінде қабылдаған кезде ғана мхм неше түрлі нәтижеге жетуге болады
олсыз өте қиын жалғыз жұмыс жасау менің ойым
мхм еркежан сен не деп ойлайсың
ііі жетістікке жетудің ііі бір ғана формуласы бар деп айта алмас едім
ііі әркімде әртүрлі бақ шаба ма бап шаба ма дейді бірақ ең бастысы ііі еңбектену деп білемін
яғни ііі ең і басты ережелердің бірі ол еңбектене білу
яғни ііі еңбек етсең ғана бір жетістікке жетесің деп білемін
қазіргі сендерді қалыптастыруға әсер еткен үш фактор немесе оқиғалар бар ма
қазіргі сен немесе сендер ненің нәтижесісіңдер
ііі ііі мен ең бірінші ол ііі жаңа айтып кеткендей еңбек
і екінші ііі тәртіп ііі яғни ііі дисциплина деп білемін
яғни бір нәрсеге қол жеткізгің келсе ііі талмай тынбай ііі яғни жолда бұрылып кетпей ііі сол жолыңда қалып ііі сол мақсатыңа жету
екінші фактор деп білемін
ііі және үшіншісі і бәлкім ііі бір бақтың да ііі рөлі бар деп ойлаймын
мен енді үшеу деп айта алмаймын
бірақ ііі менің ойымша ол қасымыздағы қоршаған адамдар
кішкентай кезден бастап басында бастауыш мектепке барасың ол жерде өзіңе керекті ең алғашқы білімдерді аласың
мысалы ол кезде ііі өз басқалар туралы айтпай ақ қояйын өзім туралы айтайын мысалы
мхм мынандай жағдай болған кішкентай кезімде
ііі нолувой классқа бардым
сол жерде ііі бір не триангл і үшбұрыштың ішін боя деп айтты мен бояй алмадым
мхм сол жердегі маған берген апай ұрысты маған
сосын мен ертеңінде мамаға айттым сабаққа бармаймын деп мхм
и сөйтіп і нолевой классқа бармадым
бірақ ііі қуанышқа орай бірінші классқа барған кезде менің мұғалімім өте жақсы болды
сол үшін мен і тез алып кеттім жаңағы бүкіл сабақты жақсы оқып кеттім
и және сол ііі менің ойымша сол жердегі мұғалім де әсер бар
мысалы егер ол менің бірінші мұғалімім сияқты ұрысып басқаша көзқараспен қараса онда мен басқа адам бәлкім мен қазір басқа адам болып кетер едім
мхм сосын жаңағы қазақ түрік лицейіне ауыстым
ол жерде де керемет адамдар өте көп болды
ііі жаңағы өзімнің мұғалімдерім бәрі жақсы болды
соларға қарап міне ііі тоже өстім да
олар маған тәрбиелерін айтты деген сияқты
мысалы ііі ол жерде болмасам тоже бәлкім басқа адам болар едім
сосын кбту ға бардым
кбту да өздеріңіз білетіндей ііі барлық алтын белгілер жаңағы олимпиададан орын алғандар барлық жақсы адамдар сол жаққа жиналады деп ойлаймын
і қазақстандағы жақсы оқығандардың көбісі сол жаққа тырысады
и және менің өзімнің однокурсниктерім однокурсницаларым бәрі сондай жақсы адамдар болды
мен олардан көп нәрсе үйрендім
әркімнен әртүрлі нәрсе
біреуден і жақсылық істеуді жақсы адам болуды біреуінен хардуоркинг і көбірек еңбек етуді үйрендім деген сияқты
және қазір гуглда
ііі гуглда да өте жақсы адамдар көп
әркімнен әртүрлі нәрсе үйренсе болады
енді осы екі үш жылда өте көп нәрсе үйрендім
ііі үш жылдағы мадиар мен қазіргі мадиар әртүрлі адам деп елестимін өзімді
и соның бәрі жан жағымдағы адамдарға инвайроментке байланысты деп ойлаймын
аха ал екеуін бір бірлеріңнен не үйрендіңдер
мен ммм программированияны
ііі иә код жазуды үйреніп келемін
ііі сонымен қатар ііі көздеген мақсатыңа ііі жете білуді
яғни ііі сол мақсатқа ііі жетуде ііі талмай тынбай еңбек етуді
мысалы ііі мадиардың кішкентей кезден бастап олимпиадаға қатысқан кездегі і оқиғаларын айтып отырған кезінде мен ііі бір жағынан өзім ііі сондай қуанамын мақтанамын және бір жағынан үйренемін
мхм ііі яғни бұл жетістікке жеткен ол тек бір күндік немесе бір жылдық емес ііі қаншама көптеген жылдағы ііі еңбектің нәтижесі болған
соны көремін де соны үйренемін
тамаша ал мадиар
мен негізінде еркежаннан қалай джипиэй төрт нөл болуды үйренгім
соның ііі құпиясын білгім келетін еді
бірақ әлі айтпай жүр
еркежан сен универді сол төрт те нөлмен бітірдің бе
жоғары үш те тоғыз ба сондай еді ғой иә
төрт нөлге жақын
бірақ менің ойымша төрт те нөл де
соның құпиясын әлі біле алмай жүрмін
иә және еркежан барлық затқа үлгеретін университет кезінде иә
і қоғамдық жұмыстар да істейді өзінің жұмыстарын да джипиэй ін де жасайды
иә шынымды айтсам мысалы мен өзім ііі малтитаскинг дейді ғой көп әртүрлі заттарды бір уақытта жасаудан өте нашармын
мен тек бір нәрсені жасағым келсе сол нәрсені жасап тынбағанша басқа нәрсені бастай алмаймын
і ал сол жағынан мысалы еркежан өте жақсы өте өте жақсы
мхм і сол нәрсені үйренбедім бірақ і келешекте
иә бәлкім ол тек і мүмкін қыздарға соған тән де қасиет болуы мүмкін иә
негізінде айтады ғой не деп ммм жаңағы не дейді
ііі жаңағы бір қолымен бесік тербетсе бір қолымен бір нәрсе не істейді дейді
мен ұмытып қалыппын мақалдарды
иә сол сияқты иә
бірнеше істі істеуге мүмкін ол табиғытынан да еркежан жақын болуы мүмкін
мүмкін көреміз енді
өздеріңіз көріп отырғандай мадиар да еркежан да ақылды тамаша талантты қазақтың жастары
екеуінің бір біріне берері де үйренері де көп екеніне күмәнім жоқ
және де әлі де талай қазақ жастары мен қазақ отбасыларына үлгі болатынына шексіз сенімім бар
ал енді біз сұрақ қоюымызды жалғастырып одан сайын олардың оқиғаларымен толығырақ таныса түсейік
оқу инемен құдық қазғандай иә
еңбек өздерің айтып жатсыңдар еш нәрсе оңайшылықпен келмеген
і көп жылдардың еңбегінің нәтижесі деп
осы жолда қандай құрбандыққа бардыңдар
неден бас тартуға тура келді
і мен айтайын
мысалы осы жылға дейін ііі то есть үйленбей тұрғанға дейін мен жұмыста көп уақытымды өткізе алар едім
түнгі мысалы кей кезде қызық жұмыс болып қалса түнгі он бірге дейін отыруға отыратын едім
соны і құрбандыққа шалдым
қазір құрбандыққа шалып жүрсің бе оны
уақытымды иә мхм
а еркежан сен ше
ііі құрбандықтар болды ма
құрбандық деп ііі айта аламын ба білмеймін енді
ііі бірақ бір нәрсемен айналысып отырғанда басқа нәрсеге бармадым деп бір жағынан ііі өкінетін сияқтысың да
бірақ ііі алайда осы қазіргі айналысывотқан нәрсемнің маған ііі одан да жақсы нәтиже әкетелінін білгендіктен мен і өкінбеуге тырысамын
мхм құрбандық деп ойламауға тырысамын иә
иә дұрыс шынымен экономикада да бізде терминдер бар да мүмкіндіктер жіберіліп алған мүмкіндіктер деп
біз кез келген бір нәрсені таңдасақ біз басқа мысалға миллиондаған заттардан бас тартамыз иә
және ең бастысы қазір таңдаған ісіміз сол миллиондаған істерден ііі жаңағы жүз есе мың есе артық болуы керек
иә ммм жарайды онда құрбандықтарды жоқ деп айтсақ та болады иә
ол құрбандықтар жаңағы сендерге көп пайда алып келіп жатыр
енді осы жерде қызық сұрақ және құрбандық уақыт туралы айтып жатырмыз
жалпы өздеріңнің қазіргі мысалға лондондағы күнделікті бір күндерің қалай өтеді
таңертең тұрғаннан бастап
нешеде оянасыңдар
нешеде жұмысқа барасыңдар
жұмыста күндерің қалай өтеді
нешеде қайтасыңдар
ііі таңертең ііі оятқышты қоймаймыз көбінесе
өзіміздің табиғи оятқышымыз оятады таңертең
ііі және әртүрлі мысалы кейде ііі талшынның подкасттарымен мотивацияланған жүгіріп қайтамын біраз
ал бұл жері менің подкастымның жарнамасы
менің подкастым тіпті лондонда да шырқалады екен
сенесіз бе
содан кейін жұмысқа
жұмыста мен өзімдікін айтайын жұмыста ііі менің қазір градуэйт левел дейді яғни оқуды енді бітіріп енді жұмыс істей бастаған маман ретінде істеймін чс
менің менторым бар
ііі сол маған тапсырмалар береді
менің ісімді бағалайды
ііі сонымен жиналыстар болады және командамен жиналыстар болады
ііі код жазумен өтеді
және бізде үйренуге өте көп ііі мән беріледі
сол себепті аптаның бір уақытын і бір жаңа нәрсе ііі өзіңе яғни жұмысыңа қажет болатын ііі бір нәрсе үйрену і былайша айтқанда талап етіледі
ііі сол уақытымды үйренуге жұмсаймын
ііі және жалпы барлығын әлі үйрену үстіндемін
мхм иә сосын нешеде қайтасыңдар
түскі үзіліс деген түскі үзілістің уақытында
түскі үзіліс ііі бір сағат
ііі бізде кішкене ол қатал да яғни і күнделікті аптасына қырық бес сағат
қырық бес сағат
иә көбірек ііі негізі қырық болу керек емес пе
контракт бойынша қырық бес сағат
ііі таңертең ііі тоғызда барсақ содан ііі он екіден кейбіреулері бірден бастап бір сағат ііі түскі асқа кетеді
одан кейін кешкі ііі алты жеті кезінде қайтамыз
әркім әртүрлі жұмыс істейді
кейбіреулер жетіден бастап келіп бесте қайтады солай
тоғыздан алты жетіге дейін
аха иә ал жолға көп уақыт кетеді ме сендерде
ііі мен тура жұмысымның қасында тұрамын
максимум он минут кетеді жаяу мхм
сосын менде ондай проблема жоқ
мадиарға рахмет
аха тамаша мадиар сенде
мен сол еркежанмен бірге оянамын
сосын подкаст тыңдаймыз
ііі негізінде күнім әртүрлі өтетін сияқты бір жағынан
бірақ қазір ойланып қарасам бірдей өтетін сияқты
то есть таңертең тұрамын
сосын жаңағы еркежанмен еркежанның жұмысы жағына барамыз
сол жерден мен метроға отырып ары қарай өз жұмысыма кетемін
көбінесе метрода кітап оқимын
сол үшін маған өте аз сияқты жаңағы уақыт
мхм екі ортаның уақыты аз сияқты
кітап оқып отырған кезде байқамай қаласың қалай өткенін
сол үшін алысырақ тұрамын ба деп ойлап
одан да алысырақ да
кішкене тағы көбірек оқитындай
сосын жаңағы жұмысқа барамын
ііі жұмыс жұмыс жұмыс кейде жаңағы митингтер болады
мхм ммм сағат үш төрттерде обязательно не жасаймын кофе брейк
брейк дейді ғой мхм соны жасаймын
сол уақытта тағы да кітап оқуға тырысамын
бірақ ііі көбінесе оқысам тек өзімнің мамандығыма сай
өйткені мен ііі жұмысымның уақытын алыватырмын да
сол үшін андай жұмысқа қатысты нәрселер оқуға тырысамын сол уақытта
мхм жаңағы иә сосын алтыларда шығу шығам деген ойымда программировать етемін шығам дегенмен
сөйтіп жетілерде шығамын
мхм примерно жетілерде шығамын сосын жеті жарымдарда үйге келіп ііі кешкі асты жұмыста береді бірақ үйден ішемін көбінесе
мхм үйде дайындайсыңдар ғой иә тамақты
үйде дәмдірек өйткені
үйде қазақстанның дәмі бар ма
жоқ еркежанның дәмі бар сияқты
иә а жалпы өздерің қазақстандағы жұмыс орандары мен ііі лондондағы жұмыс орындарының айырмашылығы не деп ойлайсыңдар
мен қазақстанда істемедім сол үшін бұл туралы ештеңе айта алмаймын
еркежан сен істедің ғой иә
иә ііі бұл жердегі қазақстанда істеген компаниям өте кішкентай болды да
бір ғана тим десе болады
ііі ал бұл жерде өте үлкен компания
және ііі айырмашылықтары өте көп
ііі бұл жерде мысалы ііі бір жұмыс
ііі қазақстанда көбінесе ііі жұмысты береді де и менің бір өзіме көп жауапкершілік болды да аха
ііі ал бұл жерде ііі тапсырмалар і әр адамдарға бөлінген
бір адамға көп жұмыс тапсырған мен ііі көп адамға тапсырылғанның айырмашылығы бар
яғни і оның сапасында деп ойлаймын
мхм ііі яғни сен оған мысалы өз бөлігіне ғана көбірек уақыт бөлесің
сол үшін сен ііі жақсырақ жасайсың деп ойлаймын
мхм негізінде і осы жермен келісемін
өйткені көп компанияларды білемін
аха мысалы мен ііі практика өткенмін аймо деген компанияда
жаңағы ватсапп сияқты жасайтын
мхм ол і америкада иә
иә америкада
мхм және сол жерде мысалы жиырма шақты жиырма шақты емес бірақ он екі шақты адам жұмыс жасайды
и сол бір мәселе жасап жатыр да он екі шақты адам
қазақстанда тура дәл сондай месенджер жасайтын бір компания ішінде бір ақ адам мысалы андроид версия жасайды немесе айоэс версия жасайды
бұл жерде мысалы келісуге де болады келіспеуге де болады
бірақ бір айырмашылығы ііі шетелдік компанияларда андроидта мысалы бірнеше адам жұмыс жасауы мүмкін
и әркім өзінің жаңағы бөліп алады
мына бөлігін мына адам жасайды мына бөлігін мына адам жасайды
кей кезде бір бөлігін бірнеше адам жасауы мүмкін
ііі бұның плюсы неде
плюсы ол әртүрлі і түпкі детальдарға көңіл көбірек бөлінеді да
егер бірнеше адам өзінің несін то есть үлкен джоб үлкен тапсырманы іхі он шақты бөлікке бөлген немесе үлкен тапсырманы бір бөлікке бөлген екеуінің айырмашылығы сонда
ііі он шақты бөлген кезде сен жаңағы түп кішкентай кішкентай нелеріне деталь детальдарына көңіл аударасың
мхм жай детальдарына көңіл аударуға уақытың болмайды деп ойлаймын
аха аха яғни саған кішкентай жұмыс берілсе де соны сапалы етіп оны жасауға тырысасың иә иә
жарайды а жалпы өздерің қазіргі сендер істеп жүрген айналысып жүрген салада ііі күнделікті жұмыста нені білу керек
қандай дағдылар көбірек бағаланады
менің ойымша біріншіден ол жаңағы ең бірінші маңызды нәрсе деп айта аламын ба айта алмаймын ба бірақ білмеймін
бірақ көбісі айтатыны кітаптарда да жазады і көп жерде ораторлар да осыны айтады ол коммуникейшн скилз дейді ғой
жаңағы адамдармен қатынаса білуің
мхм олсыз і өте қиын
жаңағыдай айтқандай мысалы бұл жерде бір ғана тапсырма болмайды саған бірнеше тапсырма и және бір тапсырманы бірнеше адамға бөліп береді
және басқа адамдармен контакт жасайсың да көп
мхм сол кезде мысалы өз ойыңды ііі өте тиімді тәсілмен аз ғана операциямен жеткізген өте жақсы деп ойлаймын
өйткені жаңағы түсініспеушілік болу ол бүкіл компанияны артқа тартуы мүмкін
мысалы кішкентай түсініспеушілік болып бір адам басқаша фиючер жасап қойса басқаша нәрсе жасап қойса ол барлық адамға да әсерін береді
мхм сол үшін і жаңағы адаммен қарым қатынасы өте жақсы болу керек деп ойлаймын
бірақ менің ойымша ол ең маңыздысы деп айта алмас едім
ііі мхм онымен бірдей приоритетті болатын нәрселер ол жаңағы өз салаңды жақсы білу
и және ол менің ойымша маңыздырақ болуы да мүмкін
өйткені өз салаңды білмесең сен сенің коммуникейшн скилың да жақсы болмайды да
өйткені сен не туралы сөйлесесің егер өз салаңнан қатты білмей тұрсаң мхм
сол үшін менің приоритетім бойынша ол бірінші өз салаңды терең жақсы білу
мхм ііі және сонымен бірдей приоритетте ол жаңағы коммуникейшн скилз адаммен қарым қатынасу
американецтер болса да олар бір і сөзге сондайға жақсы ғой
кез келген презентация менде сабақта болған кезде американец жасаған презентация мен басқа елдең келген студент жасаған презентацияның арасында үлкен айырмашылық болатын
өйткені олар ойын басқалай нақтырақ және де сондай адамды сендіретіндей етіп жеткізеді де
ал мысалға сенің ойында да сенің басында мысалға одан да күштірек идея болуы мүмкін
сондай сендерде болып тұрады ма дискуссия
тілімнің жетпей тұрғаны ай дейтін сәттер бола ма
мысалға оларда керемет презентациялық қасиет болса
негізінде мысалы бір адам бір жерден жақсы болады деген сөз емес қой
мхм әр адам әртүрлі жақтан і жақсы болады
ііі әсіресе ол жаңағы бір тапсырманы көп адамға бөліп тастаса ол әр адам өзінің бөлген тапсырмасында не болады да профешинал болады
мхм ііі кәсіби болады
сол үшін мысалы сол өзіне бөлінген тапсырмадан ол адам көбірек білуі мүмкін басқалардан қарағанда
сол үшін айта алмайсың да мысалы ана адамдыкы жақсырақ мына адамдыкы жақсырақ әр адамның өзінің жақсы ойы болуы мүмкін
ііі тек жаңағы митингтардың несі мәні ол ііі жаңағы адамдардың бәрін қосып сол жерден бір түйін жасау
бір жақсы ііі неге келу шешімге келу
мхм ең маңызды сол
сол жерде мысалы біздің де неміз шешіміміз жақсырақ болған кезде бар
біздің американецтердің британецтердің шешімі жақсырақ болуы мүмкін бар
бірақ иә келісемін олар біз мысалы культурамыз әртүрлі болғаннан кейін әркім әртүрлі жеткізеді
бірақ мысалы біздікі дұрыс олардікі дұрыс емес деген сөз емес та
мхм мысалы кей кезде болады олар қиын қиын ііі түсіндіруге нәрсені жеңіл тілмен жеткізетін кездер көп болады
мхм немесе керісіншесі де болады
мысалы кішкентай нәрсені көп қылып көрсететін кездер де болады
и сол жерде не де андай иә табу қиын дұрыс қайсысы дұрыс емес бірақ
сондай бәрібір көрген білген мәдениет барлығы әсер етеді иә кез келген проблеманы көрген кезде жеткізгенде
иә бұл жерде жаңағы керек кезде ііі сол американецтер сияқты керек емес кезде біз сияқты жасаса ол идеальный адам болар еді
содан кейін де бәлкім иә мысалға лондон сияқты қалаларда қаншама мәдениеттен елден келген адамдар тоғысып бір компанияда жұмыс істеп жатыр иә
сондықтан әлемдік мәселені шеше алады
иә осы жерде айтқым келгені мысалы бізге і командаға жаңадан қосылды да бір қыз
ол і бұрын сейлс продажада жұмыс істеген
мхм иә сату саласында
енді біздің ііі біздің командаға ауысты да
сол жерде ііі мысалы митингте отырғанда немесе басқа жерлерде оның қойған сұрақтары оның бір нәрсені жеткізгені басқаша екенін байқайсың да
мысалы біздің командадағы басқалар көбінесе енді барлық жағдайда емес бірақ көбінесе ойымыз бір жерден шығып тұрады
бәріміз і техникалық салада болғандықтан ба
ол кішкене басқаша сұрақтар қояды да
сосын бәрі оған і тіпті оның і арғы бэкграундын білмесе де қарап сен точно инжинирингсың ба деген сияқты сөйтіп қарайды да
яғни ііі ол бұрын істеген саласы яғни бұрынғы ортасы оның бәрі де әсер ететін сияқты солай ііі ойының барлығының қалыптасуына
мхм көріп ең қызық үйренесің көп нәрсе
мхм бір біріңнен иә бір топтың өзінің ішінде иә
бір нәрсе қосар едім
мхм мысалы сол үшін ііі менің компаниямда дайверсити дейді ғой то есть әртүрлі жерден адамдар алған жақсы көреді
қыздар ұлдар басқа мемлекеттер өйткені әркімнің әртүрлі ойы болуы мүмкін
және әркім әртүрлі ойласа бәрін тұжырымдап жақсырақ нәрсе шығаруға болады да чем бәрі біркелкі ойлағаннан иә
мхм мхм иә және тіпті күнделікті өмірімізде де біз көбінесе кейде қатып қаламыз ғой
менікі дұрыс менің ойым дұрыс деп те мен дұрыс бағытта кетіп бара жатырмын деп
ал жан жағыңнан ақыл тыңдасаң біреулерден кеңес сұрасаң әр нәрседен жаңағы әртүрлі жастағы да әртүрлі несі бар көрген әртүрлі адамдардан тіпті мүмкін кеңес сұрасаң мүмкін ойың да одан сайын тоғысатын шығар иә
егер мысалға басқа бір әлемдік қалада тұрмасаң да
иә ол рас
қазақстанда тұрсақ та иә
негізі үлкендерді көп тыңдау керек
көбірек көрген бізден иә
иә дұрыс айтасыңдар келісемін
енді жалпы і мысалға ойлайық і бізді тыңдап отырған адам иә қазақстанда тұрады және ол кісінің ақылы курстарға арнайы мектептерге қаражаты жоқ деп ойлайық
осындай жағдайда ол бағдарламалаудан жақсы болу үшін нені оқу керек және қайдан бастау керек деп ойлайсыңдар
заман ііі жаңарған сайын ондай мүмкіндік көбірек болып жатыр
и мен жаңағы кей кезде жас болғым келіп кетеді
тоқсан екінші жылы емес қазір тусам ба деп
немесе қазір бірінші курста оқватсам ба деп ойлаймын да
өйткені і мүмкіндіктер көбірек қазіргі жаста
өйткені көп нәрсе не тегін
көп нәрсе тегін негізінде
тек қана бұл жерде ііі проблема констрейнт дейді ғой мхм ол уақыт
то есть уақыт уақыт уақыт және ііі шыдамдық
шыдамдық пен уақыт болса қазіргі кезде барлығы болады
менің айта өтейін дегенім бағдарламаушы болу үшін қазір даже мектепте оқып ііі бір курстарға барып маңызы курстарға бару көмектеседі әрине
бірақ онсыз да ііі көптеген нелер бар да мхм амалдар бар
қазіргі интернетте толып тұр ол нәрселер жаңағы курстар
тек қана басын бастау және уақыт шыдамдылық
ал басын бастау үшін басы қиын болуы мүмкін
мысалы сен енді келдің бағдарламашы болғың келеді бірақ ешқандай ііі ақпарат жоқ ол туралы
сол кез өте қиын деп ойлаймын
мхм ал ол кездің тоже і жаңағы гуглдың арқасында немесе ііі егер ағылшынша адам түсінсе онда куора деген сайт бар мхм
куора деген сайт сол жерде адамдар өз ойларын жазады
сол жерде көптеген ақпараттар ы алуға болады
ал ііі егер бағдарламаға келетін болсақ стаковфо деген сайт бар
сол жерде де көп ақпараттар бар жаңағы басын қалай бастаймын деген
бірақ бұл жерде бір ғана жол емес әркімге әртүрлі
мысалы кейбіреуіне і есептер шығарған ұнауы мүмкін мен сияқты
ол кезде олимпиадный программирование дейді ғой мхм сол көбірек келер
немесе біреуі ойын жасағанды ұнатар
ол кезде жаңағы ііі жаңағы өздерінің телефондарына өз өзіне ойын жасап алса болады
немесе біреуге вебсайт жасаған ұнайды
ол кезде тоже вебсайт жасап үйренсе болады
мхм әркімде әртүрлі жол
яғни ол адам бірінші қай салаға баратынын таңдау керек иә
немен айналысқысы келеді өзінің сүйікті ісі не одан кейін барып ары қарай і куораға кіреді
і тағы қандай форумдар бар
менің ойымша ең қиыны сол ііі
таңдау ма
таңдау иә қай жерге көбірек уақытымды бөлемін деген сұрақ өте қиын
немесе қалай бастаймын деген
форумдар көмектеседі деп ойлаймын
ал ары қарай форумдар бойынша кейбір жерлерде даже не бар плейлист сияқты
бірінші мына курсты оқисың сосын мына курсты оқисың сосын мына курсты оқисың
степ бай степ плейлист сияқты жасап қойған кейбір форумдарда
мхм жаңағы бастайтын адамдарға оңай
жоқ ең қиыны ол жаңағы бастау бастау және қай салаға барамын деген
қай жерге көбірек уақыт бөлемін деген
тіпті соны ойлаумен жарты өмірің өтіп кетсе де болатын сияқты
мысалға қазір бастаймын қазір бастаймын деп иә
қазір бастаймын немесе нені бастаймын
таңдаумен кейде болады ғой бір і мысалға мынаны да мынаны да мынаны да істегің келеді деп ойлайсың да бірақ қайсынан бастарыңды білмейсің және қайсысына қанша уақыт жұмсарыңды
өйткені бәріне бір уақытта ие болғың келеді
ал барлығына бір уақытта ие бола алмайсың
соңында ешқайсысына да ие болмай қалу қаупі бар да
иә ол өте қиын сұрақ
менің өмірімде де сондай көп жағдай болған
мынаны да мынаны да мынаны да білгім келеді деп ойлаймын
одан кейін дәл сол моментте білгім келеді және инстант не деген болады ғой гратификейшн
яғни бірден қанағаттандыру а ол мүмкін емес
сол кезде жастық максимализм сені құртады
і демек адам бірінші өзінің не қалайтынын табу керек түсіну керек одан кейін ақырындап форумдарды зерттей бастау керек иә
немесе форумдарды зерттеу арқылы өзін түсіне беру керек
иә иә солай күшті
мхм а енді жалпы егер бес жылдан кейін қайтадан сіздер мен біздер мен сіздер интервью жасасақ подкастта егер подкастымыз тірі болса болады сол кезде соңғы бес жыл өміріміз ең тамаша өміріміздегі бес жыл болды деп ойлайық
сол кезде қандай жетістікті тойлап отырғаныңызды қалаушы едіңіздер
мен үшін жетістік деп айтсам ііі ол ііі жаңа басында айтып кеткен бір қолыммен бесікті бір қолыммен әлемді яғни ііі і алла бұйырса і балаларымызды қарап яғни отбасының ііі отанасы болып келін болып ііі отыру
мхм сол мен үшін жетістік тойлауға болатын деп ойлаймын
тамаша иә олар сөйлейтін болар
иә бұйырса
ал ііі менікі более басқаша
практичный ма
мен өзімді бес жылда бес жылда қаншада боламын отызда боламын ба
иә меніңше отыз жасымда қатты ештеңеге і өзгеріс бола қоймайды деп ойлаймын
бірақ і не адам ретінде
бірақ менің жеткім келетін нәрсем ол отыз жылда басқа адам болу
қазіргі сияқты ойлар ойламау
ііі білімдірек адам жақсырақ ойлайтын өмірді басқаша көзқараспен қарайтын сондай адам болғым келеді бес жылда
арманым ол жаңағы і қоршаған ортама пайдалы болу
және пайдалы болғанда тек қана андай бір екі адамға пайдалы емес а именно скейлэбл қоғамға миллиондаған миллиардтаған адамға пайдалы болғым келеді
бірақ ііі ол үшін бес жыл аз деп ойлаймын
бірақ сол бес жылда соның он процентін жиырма процентін орындағым келеді
мхм тамаша жалпы өздерің бойларында өздеріңе ұнамайтын қасиет бар ма
ііі көңіл күйімнің жиі өзгеруі
ол барлық қыздарда болады
ііі одан кейін ііі кейде ііі мысалы бір нәрсені ііі осылай істеймін деп ойлап соған бір нақты мақсат қоймай мысалы і көзіме жаттығу жасайын деген сияқты былай ііі жалпы түрде айтамын да сосын оны орындамай кетемін
яғни точно өстіп күніне осынша минут жасаймын деп қоймаймын да
мхм сосын әйреуір жасаймын ғой деп қоя саламын
яғни менің жаман қасиетім ол ііі нақты мақсат қоймау
ол өзіме жеңілдік үшін де
өйткені қойсам соны істемей қалсам жаман сезінем де өзімді
сол үшін жалпы ойлай салып жүре беремін

мен жарайды мен айтатын болсам менің ойымша менде көп нәрселер өзгерту керек
ііі ең қиыны оның жаңағы нені өзгерту керек екенін байқау өзіңнен
ол өте қиын нәрсе мхм
өзіңе басқа адам ретінде қарау то есть өзіңе сырттан қарау өте қиын
өзіңнің жақсы жақтарын да білу оңай
бірақ жаңағы жаман жақтарды көру өте қиын
менің өзімнің аяқ кезде байқап жүрген нәрселерім өте көп
оның бірі жаңағы адамдармен жақсырақ сөйлесу деген сияқты ііі
адамдармен жақсырақ сөйлесу сол жағын түзеткім келеді
ііі сосын мысалы еңбекқорлығымды арттырғым келеді
сосын тек қана жұмыс қана емес басқа нәрселерді де үлгергім келеді
қазірше жаңағы малтитаскинг жақсы емес
сол үшін тек қана бір екі нәрседе ғана ііі өзімді более менее үлгеріп жатырмын деп ойлаймын
бірақ одан қалғанның бәрі ноль
и соның бәрін жақсартқым келеді негізінде
иә өзіңе көңіл толмаушылық ол прогресстің бастауы сияқты иә
сол көңіл толмаушылықтан ары қарай өзіңді жақсарта бересің жақсарта бересің тырысасың немесе
әрқашан мысалға өзіңнің ішіңдегі өзіңмен күресу осы әлемдегі ең қиын заттың бірі сияқты
өлгенше өзіңмен күрес дейді ғой абай да
енді сендер кімді үлгі тұтасыңдар
және неге
і еңбекқорлығы бар ііі мақсатына талпынушылығы бар ііі одан кейін қайырымды і мейірімді жандар
ііі сондай адамдарды көргенде соларға ұқсағым келеді
яғни і ұқсағым келеді дегенде сол қасиеттерін өз бойыма алғым келеді
яғни а жалпы кез келген адамнан і бір нәрсе үйренуге болады деп ойлаймын
айналаңдағы кез келген адамнан
көбісі солай бір адамды менде ондай қасиет жоқ екен
то есть і адамға мен басқаша қараймын
қалай қарайсың
бәрі адам бірдей шанста деп ойлаймын
бәріміз де еттен жасалғанбыз
ммм ііі судан құралғанбыз деп ойлаймын
тек кейбір адамдарды өте қатты сыйлаймын
олар бірде бір жетістікке жеткендер
сол жетістікке жеткен әдісі оңай емес
өте қиналып сол қиналып қиналып өзімен күресіп ііі бүкіл уақытын кетіріп бір жақсы нәрселер жасап сонда жетістікке жеткендерге өте қатты қуанамын
соларды өте қатты құрметтеймін
ондай адамдар бар мхм ііі қуанышқа орай
және сондай адамдар мысалы өмірді өзгертеді деп ойлаймын
мхм мысалы менің компаниямда менің і бастықтарым сондай деп ойлаймын
олар мысалы кезінде көп нәрселер жасаған
және өз і мамандықтарының шебері
ііі иә бәріміз бірдейміз бірақ олар сол нәрсеге көбірек уақыт бөлген көбірек тырысқан
бүкіл басқа өмірдегі қызығушылық нәрселер көп қой
мысалы өмір басқаша болып кетуі мүмкін еді де
бірақ олар сондай жолмен келген де сол жерге
мхм и жаңағы ііі бүкіл сіңірген еңбектері үшін жаңағы ііі үлгі тұтуға болады деп ойлаймын олар
аха иә сонымен үлгі тұтатын адамдарды алыстағы бір тұлғалар емес ол жан жағымыздағы адамдар иә
иә аха қоршаған өздерің көріп жүрген
аха енді соңғы сұрақтар деп айтсақ болады енді кішкене
мынандай жайлы сұрақтар
не сіздерді бақытты етеді
хоббилеріңіз бар ма
жұмыс жоқ ештеңе жоқ демалыс деп ойлайық отыз күн нені істегіңіз келуші еді
ооо жақсы екен
ііі немен айналысқым келеді егер менің бос уақытым көп болса ол жаңа бір нәрселерді үйрену
ііі мысалы тігіншілікті үйрену болсын ііі қолөнерді үйрену иә
ііі немесе жаңа бір тіл үйрену
ііі және әртүрлі кітаптар оқу
сол ол да үйренудің ііі біріне жататын шығар мхм
ііі және ііі жүгіріп көбірек жаттығу жасап денсаулығыма көңіл бөлу
ііі және өзімнің жақындарыма ііі мысалы жұмыспен көбінесе уақытымыз болмай қалады ііі жақын туыстарымызға достарымызға соларға көбірек көңіл бөліп ііі солардың жағдайын сұрап
осы нәрселер мені бақытты етеді
аха тамаша
ііі менің жауабым қызық болмас бірақ жауап берейін
егер менде і көп уақыт және көп ақша болған кезде онда мен өзімді бір ыстық жерде көлдің жағасында ііі елестетер едім
және тек қана көлдің жағасында емес
бірақ мен ііі өз жаңағы мамандығымды өте қатты жақсы көремін
және сол жерде өзім көп нәрсе эксперементировать еткенді жақсы көремін
программирование болғаннан кейін ол і сағат сайын өзгереді де технологиялар
мхм и оның бәрін жұмыста көріп үлгермейсің
өйткені біздің жасаватқан нәрселеріміз ескі технологиялармен болуы мүмкін
бірақ жаңа технологиялар сағат сайын шығады
мысалы ііі соларды ұстап көргің келеді жасап көргің келеді і үйренгің келеді не үшін ондай технологиялар бар деген сияқты
немесе ол қандай деген сияқты
оны мен қандай нәрседе қолдана аламын деген сияқты
сондай өз мамандығыма байланысты нәрселерді істегенді жақсы көремін
енді көлмен екеуін байланыстыршы
көлдің жанында жүріп пе
көлдің жағасында компьютермен
ақша көп
уайым жоқ
көп жаңағы экспериментировать етіп сондай нәрселерді жасаған ұнатар едім
немесе және де тағы ммм логический есептер шығарғанды жақсы көремін
мхм ііі уақытым көп болса соларды жасаушы едім
олар маған өзіме ііі ләззат келеді
мхм тамаша
жарайды енді міне осы жерде финалдық сұрағым және мен осы сұрағым бүкіл подкастымды аяқтайтын сұрақ деп ойлап жүрмін
аха сонда сіздер үшін жетістік деген не
өмірде жеттім болдым деп қай кезде айтар едіңіздер
ііі менің ойымша жетістік деген ол менде он миллион доллар болған кезде ііі пенсияға кетсем болады де
қалжың ііі менің ойымша ақша емес бұл жерде
мен негізінде осы жақында ғана сол туралы ойландым да
мысалы мынандай өмірде елестейік өзімізді
жұмыс жасап керек емес бәрі бесплатно
мхм ақша деген нәрсе жоқ
ііі жұмыс деген нәрсе жоқ
сонда адамдар не жасайды
немесе олар қандай нәрсемен бақытты болады деген сұраққа жауап бергім келді де өз өзіме
мхм і және ол сұрақтың жауабы қиын
өйткені біздің өзіме қатысты мысалы менің армандарым ол менің бақытты болуым ол менің қойған армандарым и соған жетудің жеткені емес а именно сол жетіп жатқан кездегі әрекеттер мені өте бақытты етеді
жаңағы прогресстер мхм солар мені бақытты етеді
и байқауымша оның көбісі жаңағы ііі менің өз мамандығыма байланысты көбісі
немесе і жаңағы жұмысқа байланысты дейікші
ііі әр нәрсе жұмыс қой мхм
қиын сұрақ
жетістік деп мен ііі әрине тек қана бір нәрсемен оны ііі айту мүмкін емес шығар
бірақ ііі жетістік деген қойған мақсаттарыңа ііі жетіге тырысу мхм деп білемін
ііі яғни арманыңа жетуге тырысу
ііі ол әркімде әртүрлі болады
кейбіреуде мысалы атақты болу бүкіл әлемге немесе і елін дамыту тағы бір нәрсе
әркімде әртүрлі болады мақсаты арманы
ііі сол мақсатына жеттім деп і толдым деп болмаса да ііі соған ііі сол мақсатқа жетуде і әрекеттер жасау соған тырысу
аха егер менде ііі сондай көп ресурс болса аха онда мен б ііі білмеймін
кей кезде ойланамын мысалы ата анамнан көп ақша ақша келсе онда мен өзімді бақытсыз сезінетін сияқты болатын
бақытсыз сезінетін сияқты ойлаймын аха
өйткені бәрі оңай
ііі керек нәрселерін ала саласың
үлкен үлкен арман қою қиын
аха қоямын деген ойда боламын ба болмаймын ба білмеймін
бірақ егер менде сондай көп ресурс болса мен онда ііі кішкентай балаларға үйрететін мектеп ашар едім деп ойлаймын өзімді
мхм өзімді солай елестеймін егер менде көп ақша болса онда жай ғана жаңағы мектеп ашып отырып үйретіп балаларды
мхм демек сендер белгілі бір өмірдің бір белестерінде өткергеннен кейін жеткеннен кейін і ағартушылық салада жұмыс істегілерің келеді ме
ағартушылық деп айтпас едім
хобби ретінде
жаңағы өз білгендеріңді нәрселеріңді кішкентай балаларға беріп кеткен олардың аха деген моменттерін көру өте тамаша деп ойлаймын
аха жарайды онда
қымбатты мадиар еркежан і сендердің осы интервьюға келісіп өздерінің шынайы ақтарылып ойларыңды бөлісіп жатқандарыңа сондай ризамын
және де осы подкастты тыңдайтын болашақта барлық адамдардың атынан да үлкен рахметімді айтқым келеді
жас отбасыларың одан сайын дамып көбейіп жаңағы еркежан айтпақшы үбірлі шүбірлі бола беріңдер
а сендердің қуаныштарыңды жақсы жаңалықтарыңды әрқашан күтеміз
а қазақстаннан сырт жақта аман есен болыңдар
ііі көп көп рахмет талшын
ііі біз де саған рахмет айтқымыз келеді
і бізді шақырып ііі қонақ қылғаныңа
ііі подкастың дами берсін деп тілейміз
ііі алға қойған ііі мақсаттарыңа жете біл
ііі бақытыңды таба біл
рахмет саған
бізге мотивация беріп жүгіртіп жүргеніңе
негізінде менің ойымша сенің подкастың ііі менің бірінші проблема сол үшін сияқты
жаңа айттым ғой инвайроментке полезный болғым келеді
аха бірақ ііі бір екі адамға емес а именно миллиондаған адамға
то есть скейлебл бірдеңе болса деп
мхм подкаст та сол инструменттің бірі ғой деп ойлаймын
сол үшін жарайсың
сендер де жарайсыңдар
тыңдаған қанша адамға
а мен білемін менің болашақта программист болғысы келетін балалар мектепте оқитын олар да жазып тұрады
және де олар да осы подкастты міндетті түрде тыңдайтынына мен сенімдімін
және олар өздеріне мотивация алып болашақта қазақтың келесі марк цукерберг сендердің осы сөйлеген интервьюларыңнан кейін шығып жатса мен таңғалмаймын
ііі болар еді
иә марк цукерберг болмай ақ қойсын
нұрсұлтан болсын айдар болсын
иә әлем технологиялық революциясын жасайтын да көшбасшылардың бірі
иә сол көп көп рахмет
сәттілік сендерге жұмыстарыңа шыдамдылық тілейміз күш қуат
және де әрқашан қазы қарта жеу үшін қазақстанға келіп тұрыңдар
әрине саған рахмет талшын
сонымен мен қазір стопты басамын
алсақ та тұла
сонымен бүгін біз жұма күнгі интервьюлар сериясында ұлыбританияның астанасы лондон қаласында гугл компаниясында істейтін мадиар мен блумбергта істейтін еркежанның отбасысынан интервью алдық
сіздерге ұнады деп үміттенемін
және осы жұма күнгі серияларымыз әрі қарай жалғасын таба береді
тамаша жыл подкастымен бірге болғандарыңызға рахмет
әдеттегідей подкаст қосымшасынан тамаша жыл ды тауып тыңдаңыздар
және барлық әлеуметтік желілерде қосылуды ұмытпаңыздар
сау болыңыздар

қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла арманыңа